No na ommaq näütüses hääq, ku sa tiit mahla. Selle et sis ei tulõq naaq nigu mar'anahaq ja egäsugudõq varrõq läbi.